Tëtäguasu Zuisa jokope oi mopeti ara ombojeereta manso kua jaeko iroi, jakuvo jare ivi ñaki jokua omboipi yasi aratigui jaema opa yasi aravitupe guinoi mopeti temperatura pañandepo juri grado centígrado jare mokoipa juri grado centígrado, jaema yasi yasipigui jare oretipe guinoireta mopeti temperatura mokoi grado centígrado ipuere jayae iroi jaema arapotipe jare <hesitation> iviakurape jokope mbaeti yaesa iroi jare jakuvo mbaté jaema amovece ojo ovae pañandepo pandepo grado centígrado jokurai kua tëtäpe ara